Chichijan atu kiditu yee nenuyatu ndenutu itoto onenutu kena'a, kutuu ndekan ito'o jan iho kuina tuu ndanani en yunjunitu kunuvini kiditu, vixini kuyajan ñakutu iñatu nenutu kue cuchiján anunutu ke'e kunani chivo ján ndega ndeha itoto, ninutu ho njuan ke'e iñayinguo ha yuvai njuain kudu njuain ho ninuyatu iha kutuu, iñatu ndakachi ñiutu itotojan ñanimodo nráko totojan nde'e tunan ndetunan iho ho no iha listo kuu tuku tuu nani chichijan na ihi juan pendiente na onre na onre, endekano kutu nekataro uun yee kutu njuina kuye ñaña ján unitu keñatu endo no iho chichi ndekuu undekaro nachi ñoña tundakoro ñenró underu tuu pero atuu kiditu ikonontu temi kanari, niketuña ñaña njuanduu navee navee ndemi ni tuu lai ho on chikuu lenguo ndukudute yetu ndono'o. Uu atuu kiditu nikua ndanaritu nakudun tukuu ke vilo, jan onitu kentuu kojon tu ndono kuantu tuu vee yunju ndadinitu ye'e tuu kena yava yunguu tuu anindatavai kuandu xhetu, yndungu kokonduku atuu ndinitu njuantu, onikua ndana ndichi onré ndede nikona yinguu atunitu yetu neko yitoña titono, atuu kiditu ndontu andon nre ján enjuandu yukutu yetuu nda'a ndinitu nayinguo entaka ñayingu ñeño ñanii, nii vetu ndakuandu yetuu iin chavii chiaña tuñana tuu uun njuandu ke corral chivo njuandu corral he uyetu ke'e cher luchi nikanguu tuu kuandu yetuu yeduu kojon tuu ndoka njuixi nda'a tuu niketu nenka chi avii nuchia akuu kanaritu ketu yenguo, iho ña yenguo neñuu ndaka ita teijan nuu ndondatu ha tuu kiditu.